anh yi mi ho to'oo na, oyi mina a o tii o, a o piria tin warima sima, a oɲu a ɲa'anmi mu yi sii a o semu a ɲian deho anh, a wea to mu were ma wea vo